ذا نبي نعتني بالنباتات في الأماكن المغطاة أول شي تأكد إنه عندهم إضاءة كافية، وفي هواء مناسب النباتات تحتاج الضوء فخليها قريبة من نافذة، أو استخدم إضاءة صناعية بعدين ري النباتات لازم يكون حسب الحاجة، وخلك ع- حذر عشان ما تسقيها زيادة.